المشروع اللي حالياً <hesitation> أقوم فيه هو إنشاء قناة يوتيوب تحمل <hesitation> كل الفيديوهات المفيدة المتنوعة اللي فيها رسائل مباشرة وحماسية للأطفال، أشعر بالحماس لأن هذا الشي جديد ما هو موجود في اليوتيوب فحاسة إن رح يكون مشروع ناجح.